फिर्स्त् कुएस्तिओन् तु होइसे, होव् मुछ् एक्सेर्चिसे दोएस् अ दोग् नीद् दैल्य्?। <hesitation> अत कुकुरे होदये तो मिनुते एक्सेर्चिसे कर्को लगे दैल्य् पेर् दय्। किति अमने मन हेतो हेअल्थ् तु भले थके, अरु बोध् किनि हेते हिकिबोबरे। लिके त्रैनिन्ग्, एक्सेर्चिसे मनि कि त्रैनिन्ग्, त्रैनिन्ग् तु दैल्य् तु तो मिनुते करिबो लगे। नोले कते एकु हिकिबोबो नोले, कते सुफ्फिचिएन्त् तिमे होये तो मिनुते।